adhes khudeni lamaa khunen adhes khun adhes lilah Sheria ghudio sherehe ghudio endelethuuu adhes khuun mwisho gannathi inin inaam khulii malkan shulenen haidheni malkan inamaan sherekeathi akha holiday ghudio jirah malkan inamaan wot jebiyee worri khuliii inamathi kasjiraa dhub malkan inamaan sherekhee aminen Sheree Christmasit jiraa yaani sikukuu guyya sunn Dini kirstoa inamaa tarehe ilamaa Shani adhes khan kas Lilah sherekea aminen Sheree new year jiraaah new year guyya sunn sherekeni ghann harres dhaloth ghan haresa